Cancaɗoowal ko sañatadee yalla ana nanga kuuɗe ɗe ñaamata ɗee, ɗun nii non. Sabi so ngal sañii fu, kuuɗe kuurɗe ngaran ɓiloo hen, laatoo hono bubbol nii taweteendol ana nanngana mo <hesitation> kuuɗe.